Ma ei tiiäq poliitikast eriti midägi, nii et maq ei mõistaq säändsel teemal midägi üteldäq. Aga ma arva, et ku valitsus kõnõlõs normaalsõt juttu, sis nakkas ka rahvas normaalset jutu kõnõlõma.